ما عنديش مهارة محددة نحبها تكون عندي خطرني أنا أساساً كيف نحس روحي لازمتني مهارة نمشي نسعى باش نتعلمها يعني ما يعني إيش حاجة محددة طوى في مخي نحب تكون عندي ونتعلمها ولا يعني جيني هكاية لا الحقيقة ما منيش مستحقها حالياً وما نعرف شو المستقبل شو متتكون.